Gne fomba fagnasa tagna zashy, lema e tagna, da arakaraky e zava-misy sy gne raha ananagnao, raha magna savony anao da osoranao savony izy voalohany eika aloha, da kosokosehanao, mahazo an'igny <hesitation> elakelaky gne tagnagnao igny, mahazo akaiky gne fototry tagnagnao igny da osoranao savony aby da arianao eky e rano vonalohagny igny, da aveo amin'izay osoranao indraiky, rehefa itanao fa mandrovo sara igny savony igny, efa miha madio e tagnagnao, la misy borosy lay maharikitra anao ao, da borisinao <hesitation> gne vaza-kohonao igny, da gne elakelatagnanao igny koa, osoranao sara da kosehanao sara eo gne vohotagnanao da itanao fa mandrovo sara izy da madio izy amin'izay.